<hesitation> Karazane raha magnitry ahisiko ame sakafo, eo ame efatry eo zany, <hesitation> canelle de gne vanily, da misy fotoa koa magnis- zay zany gn'ame mamy, refa magnisy ame raha masirasira koa da gne carry izy ame poavra, efatry.